ʻAʻole wau kamaʻaina loa i nā loina o nā poʻe aʻo Aikiopa akā ʻike wau like ko lākou ʻoluʻolu, like ko lākou ʻano aloha mālama me ka Hawaiʻi maʻo ka hāmama nā o ka lākou mau i puka i nā poʻe e komo wale nai, akā ʻokahiʻia ka puna e wele a ʻihōʻike mai iaʻu, oia nō ka hāʻawi ʻole i nā makana me kou lima hema.